نحب نكون موسيقار مشهور؛ السبب إن الموسيقى تقدر توصل مشاعر، وأحاسيس لناس من كل انحاء العالم، وتخليهم يحسوا بحاجة خاصة، الرياضة حلوة برضو، لكن الموسيقى تقدر تلمس قلوب الناس، وتخليهم يتذكرونك لأجيال طويلة، كموسيقار مشهور تقدر تخلق إرث كبير، ويظل اسمك باقي.